Pos... la muación climática está a afetal a muchus animalis de hormas destintas. Angunus tienin que mual d'ambienti... que la temperatura ya no les premiti de vivil ondi estavan antis. Otrus no atopan comía bastanti o el su ciclu de reprodución múa. Tamién ain especiis que se vén amenazás porque el su ambienti, comu glaciaris o los recifis, está a desparecel-si. Tó estu hazi que angunas puebracionis se reduçan abondu i que l'equilibriu entri especiis s'eschangui i la su supervivencia sea más compricá.